Kojshitë e tu ishin definitivisht t’trent krejt. Nuk e ki idenë çka m’kan thonë. M’kan thonë që kur ti po parkohesh <hesitation> po parkohesh gjithë n’rrugën e tyne edhe sahere ke kalu jau ke qit gishtin e mesëm. Edhe m’thanë që nuk t’pëlqejnë hiq, nuk p’e di çka osht problemi.